إني أسوي روحي ما شفت واحد انا ما احبه أو ما ابغي اتحجى معاه هاذا مو أسلوبي. فأني اذا اجوف شخص حتى لو ما خاطري اني اتفاعل معاه ومو خاطري اني يعني أتكلم ويا بعض ولا انه هو يشوفني ولا أني اشوفه في النهاية احنا نعيش في مجتمع ولازم انا احنا يعني على الأقل نكون شوي محترمين ويا الناس حتى لين ما نحبهم